انا مرة شفت قطة لابسة نضاره نضارة شمس قسما بالله ما جدرت أمسك نفسي من الضحك تذكر لما كنا صغار وروحنا البحر وواحد من الشباب وقع في البحر وهو يحاول يقلد سمكة كل يوم نشوف مواقف مضحكة بس اللي يعلق في بالي هي أكثر الأخطاء البسيطة اللي نسويها ونضحك عليها بعدين أكثر شي يضحكني هي وجوه الناس لما يتفاجئون بشيء يعني انا ماشفت شي يضحكني أد ما شفتك وانت تحاول تطبخ